راح أختار إني أكون سمكة القرش عشان هاي السمكة واحدة من أكثر الكائنات المذهلة والقوية فعالم المحيطات ويتمتع القرش بقوة هائلة وسرعة كبيرة جداً وهو يحظى فمكانة خاصة في سلسلة الغذاء البحري وهو يلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري لذلك راح يكون من المثير إني أعيش هذي التجربة.